<hesitation> نظن الأعمال الفنيه <hesitation> مكانتش أبدا مليحه، منقدروش أبدا نحكمو بلي هذا عمل مليح، هي ردة فعل الجمهور، الجمهور ليحكم، بصح الفنان حتى هو أبدا ميكونش عاجبه، يكون دايما في شك <hesitation> العرض لداره، على خاطرش بالنسبه ليه <hesitation> كاين، كاين دايما الحاجه باش يمد، على خاطرش كاين هذا الفن، هو فنان إذا، الفن بكثرية لكبير <hesitation> منقدروش نعبروه إذا منقدروش نعرفو.